So tawii sokoode ndee helaayi nii fuu kaa. Aɗa waawi hawrindinde tan, hoɗun fuu e joonde muuɗun ngaɗaa ɗun no haaniri waɗireede nii. So tawii jon kaa sokoode ndee helnde, <hesitation> ɗun kaa haala muuɗun ngokka kasen woodi hen. Sabii so bonii fey fey moƴintingol muuɗun ana yaa... ana tiiɗi, so wanaa so a ndaarii kesun.